Abbey ra korã obarine mark onyonmi. Ami bɛ onwi Eleme rɛ’a ofido. onne. ogoloma, Njuru. Ami bɛ onei Mark Onyonmi. Eh, mpiorã ã-ró gbãrɛ kɔ mɛ ami mbɛ onwi Eleme. Ebo wayai Eleme bɛ otoro ɔ’ɔ rɛkɛ nyɛ chuari ɔbɔ yaba nama ntito-ofonja. Owamu. ofonja bɛ toro enu nɔ oku Eleme naa chu ɔbɔ yaba sima. Obere ɔbɔ yaba sima. Ngilamai nnɛ ebo enu wɛ. Wamɔ bɛ echiɛ oka-eh, ajor enu dɔru bɛ echiɛ oka-eh. Ebɛ egbo-e nkike e-o. wɔ onya kɔ mɛ e’o nnɔɔ abete kpuru. Wɛ ogbó, oku ɔgbɔ. wɛ o’aru kɔ akai. Mẹ. osu nyɛ e-ereni neeyari bɛ echiɛ oka-e. E-karari baa oso ɔka, wɛ dala efoɛ oka. A bi nya enu, naa ɔtor lamami kɔ e-o abɔru ekpɔrue, wɛ obaba-oso ogbo. ntɔ owa gbo, okuogbor. wɛ a’ru akai. Nta kai. wɛ ochu nsa oweru o-or. Mɛ si nsa a-ɔ ntaa akai, mẹ nkikɛɛ ka chusa. Sɛ e-o akpuru, nkikɛɛ katon eputu eputu. wɛ ntɔn owa ɔ-eo wɛɛ okpab e-o, tɔ owa akpan e-o ɔba oso enunua ɔka yo osai ekpikpii ojaku. Owamɔ Elina. owamɔ uche. owamɔ err ete pole. ogurɛ ekpikpii ojaku nonior. Akpajo dora ru. Mɛ bɛ otoro ekpikpii ojaku ne okɔne boru efoe oso.ɔka-eni-eh. Wɛ ofo, wẹ ogbɔ eka eka eka eka eka bɛ ɛburu etɔɛn. Omu nkiken yo, ochu obɛrɛ ekpikpii owen oso. wɛ oburi. wɛ ntɔn owa buri wẹ-ɛ. aden a-ori ebo-eh mɛ oka sɛ oka nne onɛ momori, sɛ ɔ-aru efo-e ba oso ɔka nnara onɛ. Wɛ etɔ owa fo-o wẹ-ẹ. okaku adala epa-a. nteye abɛrɛ ba rɔ ɔbɔ eh, ɔdorse bẹ a-o ekabi-ɛ. Ntɛ owa kabi, ɔka kabi e-o yo a-je bɛ ojaku kasia. Wɛ ntɔ owa kabi e-o ayɔ wɛ-ɛ. wɛ oju mpimpi nsisa oweru ojaku wɛ ojaku ka pa a-oso. Wɛ eka gwa tɛmɛ ɔtaa o-e, etale o-e. ewo o-e, ojaku abere bor wɛ ɔka kabi akɛ. wɛ nsisa ru nyimɛɛ nyimẹɛ wa-agwa oso nne agba. ebe a-o okparan enama-yo. okabi opia, nte owa kabi-pi-a oguru e-o ne owa kabi pi-a, ngbe kagwaru, wẹ eka na kɔ ochu akaa ojui nɛɛ nkikɛ yo. Mɛ osii enai ereri nɛ chala-a sia si buraa ojaku ntɔ ojaku sa fifia. Ojaku bɔru ɛtoe nne agba bara otaa o-e eboye, wɛ rɛ bubura. Mɛ eka a-ɔbɔ ojaku nẹ ofo-e. Sabe koo ojaku yo bɛ ojaku nɛkẹ aboru ɛtoe nne agba, obura, sabe abɔru ɛtoe nnɛ agba bara ekere, obura. Mɛ ɔka bura ojakpo yo wɛ o-mɔ kɔ mɔ ojakpo yo a i-a oso, nja abere gbura ede-e. Mɛ toro onwi-Eleme, ottoro owu-Eleme nɛba bura ojaku rɛ kɛ sai-ia. Mɛ sɛ ojaku yo sa i-ia. owa bere na-lɔ. Wɛ towa bura ojaku wɛ-ɛ. o’nɔ, ɔks nɔ, otora jua ɔtɔ yo wo ɔ-ɔr. Oka ɔr, oloi ru mmasi, loi aþɛ ojaku mɛ osii bai mnini nɛwarɛ bɛ-ɛ garri bai. Nɛ loloi oso aþɛ ojaku. Mɛ ɔ-moniɔ bor ɔ-ɔ ri nsisa rɛ kɛ a-oso ɔka i-ia ntitɛ-ri-ẹ. Sɛ rɔ loloi, ɔka wa garri yo, ɔka þɛ nja yo. nɔba a’ru etaa nsisa. Nto owa loi. wo sua o-o rɛ chɔi-yɛ. o-chɔi ɔka chɔi ojaxu nnɔɔ, ochu mmasi ete ngala yo ɔbɔma. Ɛþɔbɔ ntɔ ojaku nyo ɛ-kai, sa bɛ ɔbere egeta bɛ choma oku yo, ɔbor. Yia sɛ ojaku yo a-kai mmasi, ojaku yo aka tɔmari nja-ja-e. sɛ ɔtɔ echa bɔ akpasa yo nnyimɛ